Obwokubaire no'muntu, nogenda nomuhabura, obwire bwokiro kyakubaire kirungi Ensi yoona bwekuba echuleire etekaine, nabantu tusemereirwe tutekane. Obwire bwo kiro, agenda bintu bingi neera byona, tebyetaga tooko nabaana obwire bwamara kuterana tebatoka. Bwakuba nayetegereza nachulera, atakubyetegereza, no muleka nagumizamu.